'A festa mia preferita e ch' m' piace 'a festeggià è 'o Natale, pecchè, pecchè Natale <hesitation> c' sta la riunione di tutta la famiglia. Pecchè p' chesta vita cà facimm frenetica e cos nun t' riesc maje 'a verè cu nu frat, nun t' riesc 'a verè proprio cu 'na mamm, nun t' riesc 'a verè proprio cu l'amici. E quindi 'a cos chiù bell è quando c' stà e arrivano i festeggiamenti di Natale. La preparazione, <hesitation> di come ci dobbiamo organizzare. <hesitation> è 'na cosa che che io porto avanti nella tradizione della dà famiglia mij 'e teng là e s' festegg tutt quant 'a casa mij. Nel senso che tutti quanti quando è periodo di Natale, il ventiquattro e il venticinque stamm tutt quant 'a casa mia. Quindi arriva 'o moment chiù bello dell'anno, che è chillullà 'e verè, 'e parlà con la spensieratezza, con 'e frat dè tuoje, cu 'e cognat dè tuoj, cu 'e nipot dè tuoje, fà il regalo con i figli tuoi, con con tua mamma, cu cu chiunque c' sta dint 'a, dint 'a, dint 'a te, che fa parte dà vita toja, che riesci 'a vedè poco poco e che purtroppo a malincuore pecchè <hesitation> facciamo continue corse e stamm semp là 'a fa <hesitation> 'a s'arrubbà 'o tiemp p' 'e cos belle e 'e cos brutt, però 'o mument chiù bell è quando t'organizzi cu 'e persone che vuò bene tu. Quindi p' me 'a giornata chiù bella, anzi il festeggiamento chiù bell e la festa chiù bella di tutto l'anno Lascia stare poi che ci sono i compleanni dè figl dei meje, di mia moglie, però il momento più bello è il Natale, dove ci si raccoglie tutt quant in famiglia cu tranquillità, cu spensieratezza e si riesce a stare veramente veramente felici. Che <hesitation> diventa sempre meno e diventa sempre <hesitation> con il tempo una cosa veramente incredibile, vabbuò?